الكلب يحتاج يوميا الى قرابة تمارين <hesitation> الى قرابة ثلاثه او اربع تمارين رياضية مثل <hesitation> العب معه بالكرة <hesitation> تدريبه على سماع الكلام <hesitation> على ان اعلمه كيف ياكل الى غير ذلك